Iya̱m va̱ unəm i nəm kang mi ya i chang ìgwak a mi ka̱ ntəm iriri ka̱ pambin te unəm u noro va i ram anung ka̱t, unoro va i kikyak ka̱ nlà nnap nlà ka̱t. Unəm u noro va a yà ka̱ nfəl ìgwak ka̱t, uro te ɓu təm ka̱ na te. i na ichən na a ɓu inəna̱n. I nəm iya̱m noro va a ɓu chang ìgwak chang a ɓu ka̱kul pa̱ a yà pa̱ unəm i nəm iya̱m a ɓu te a màl u dər unəm nta ki ichumchum pu unəm to pa te, unəm ta̱ unəna̱n a ɗom ntəm ikangkang təm ka̱ ɓu. Oro te nnap nnəm oza̱ te nnap nnəm ngga nram anung, oro te onəm ogi iba̱li. Mmakmak ka̱ zamani a ji yi ta̱ te, ɓu ya onəm nnap nnəm onəm te a ga̱ɓa̱n chit, mmakmak oro ga̱ɓa̱n uro te iya̱m i gwang ɓu ka̱ na te i ɗom pa̱ o mwar ɓu te uya, nnap gwang ɓu ku nəm kang i ɗom pa̱ o mwar ɓu te i chang ka̱t. N ɗəngchi inan gwang mi gwang ko okpa onəna̱n, oro te ka̱ na ichən nəna̱n a mi makmak. O kpa mi te ka̱ na ichən inəna̱n a mi, a ya pa̱ mami ka̱ nɗaktak te mi là pa̱ ayan nɗaktak mi na ta̱. Te uzi i là a mi pa̱ te nrəng nnap ɓu iza̱ yà, mi là a na pa̱ iya̱m va ta̱ nrəng nnap mi ko, n rəng nnap ka̱ pəpal pe te uzi là pa̱ a a yà pa̱ dakdak te uzi i là pa̱ dakdak. A yà nrəng nnap nji ni ka̱ ɗi ka̱ njəm te, uzi i là a mi pa̱ n rəng nnap wò na ta̱ te, n ya sang yà. Te n ya okpa va̱ mmami ko te n yà mmakmak ozo te oga là nnandər a mi. Ntəm iriri mi te, n ɗom unəm va̱ i là nnandər a mi. Ɗom te, iya̱m ro mi nəm kang ka̱ səsa̱l ka̱t te, unəm i ya te i là nnandər a mi pa̱ ayan iya̱m ta̱ u nəm te ka̱ səsa̱l ka̱t. Unəm a là a mi pa̱ te ayang mi yang ka̱t, a ɗom pa̱ n yà unəm unəna̱n wa ka i nak ki là a mi pa te n ɗəngchi ôkpa mi. I nnap nnəm nro na mmami ko, te n taɓa nnyi pa̱ iya̱m a ta te a sat n yen ka̱t Ka̱kul pa̱ n nyi izər ku unəm te mi makmak te mi gba̱ng ka̱ mbol ìgwak mi a na ka̱t. Ukpa mi uro a là a mi pa̱ iya̱m ta mmaɓu ka̱ nnənəm fa a tar ka̱t nyi unəm te, ba iza̱ ranggo ɓu bol ìgwak ɓu a na ɓu gha̱n mbol ìgwak ɓu a na ka̱t. Ka̱kul pa̱ uro pa te na u nyi chit gba̱ng ka̱t ku bol ìgwak ɓu a na te i sat nɗaktak a ɓu. Nva̱ mmaɓu ka̱ yar ki ìgwak ɓu te wanta na uza̱ ka̱ nyar ki ìgugwak ka̱t, ka̱kul pa̱ iya̱m va̱ mmaɓu ka̱ nɗom ngga nnəm kang ɓu là uro te i ga mmwo asa̱l va pa̱ o gəl ɓu ko ka̱ nlyang iya̱m a ta te, na u ya ka̱t. Te n ɗungchi ûkpa mi uro na ichən na mi pa kuma n dər iya̱m ta te nya nnandər na. Uro wanta na lam a na ichən na mi ka̱ n yi inok ka̱ tak ro te, inok i va̱ mmami ka̱ nnənəm i ji ogobnati te, ngga iro va̱ ɓyen ji i vən ta ji. Te nlà a na pa̱ ama n ɗom pa̱ ngga ngga n dər i va̱n ta kang te sang yà. Uza̱ là pa̱ to a ɓa̱ng ka̱t ngga. Ngga te inok pa te ichumchum te na yà ko mbwai ma na yà ko Ama iya̱m va̱ ngga n dər te a <hesitation> tak ta te uponzhinan ɗom mi ka̱ ntəm a tak ta ka̱t. Ntəm nfe nchang ka̱ nra ìgwak ka̱ pambin te, ba pa̱ ka̱ tak mmak iya̱m va̱ mmaɓu ka̱ ka i sat pa̱ mmaɓu ka̱ nfe nchang ka̱t. Ama iya̱m va̱ mmaɓu nəm kang pa̱ mmaɓu ka̱ sa̱l a noro va uponzhinan ɗom te, nna ta ɓyen. N le mɓa te n là a na pa̱ akpa mi a tak ta fa a ɓiɓyen mbwai na ya ko ǹnyi te, n ya nra ìgwak ko ka̱t te a nyám a mi a fa mbang pa̱ uponzhinan ɗom mi ka atak ta ka̱t. Te uza̱ là a mi pa̱ iya̱m va̱ uponzhinan a na ɓu ki ìgwak, a nyám a ɓu ki ìgwak te nna ɓyen ji. Ǹnyi te, oro te a byet mi pa̱ mma nyi pa̱ ɓu ga te ɓu ga ɓu təm ka̱t. Atak ta mbwai na yà ko, ichumchum na yà ko, mma fe pa̱ ɓu nəm inok ka̱ ta te mi ne ichumchum a ɓu mbwai kuma nna yà pa̱ unəm va̱ ngga n ma yar na ka̱ nung n yang ki inok ta n re kang ma yar na ka̱ nung mi te, unəm a ta wa ka̱ ngba mbwai. A yap ipəri iga acham yap kpa ka̱ nchi Te ka̱ te ichən va̱ ukpa mi na mi te, n nya pa̱ uza̱ na ichən inəna̱n na mi o noro va̱ ka̱ mbyet mi ta te, oza̱ nyi mɓa̱ng iya̱m a ta ka̱t. Mmak mbwai ɓu sang ɗanggo kang iya̱m va̱ uponzinan ka̱ nlà a ɓu ki ìgwak pa̱ iya̱m va̱ unəm ta te dakdak ka̱t te, nna ta i ɓa ka̱ nra ìgwak a ɓu ka̱t i va uponzhinan nyám a ɓu te, i ɓyen pa̱ u nəm nna. N là ôza̱ pa̱ a tak vi idur mi ko á o yà ki iwu iga nyiya ka̱t. Uponzhinan wa idur mi á. Idur mi te ba iga pambin ka̱t. Idur iga apaɓuɓur ka̱kul pa̱ uponzhinan là pa̱ i ɓut idur yi ka̱ paɓuɓur, atak va inop i ri ka̱t, atak va unəm uro i yar ka̱ yi ka̱ yi ka̱t. Te n ɗungchi ûnəm va̱ là nnandən a mi te n ɗungchi u wa n ɗungchi.